Fẹdẹ fẹdẹ fa bain emẹnẹ tolu mo wei kepe emi, kiri gboro ke kru dẹn mi, kiri gboro asẹ sis indi indi ba ifẹ, iye ma sẹ mẹnẹ fifi kẹ mi, gerere bra ini fere wẹnẹ timi me lamẹ, buru gboroegina mọ gba ma kẹ ba indi kpọ a nẹ sisa mọ ehn ka bra mọ indi kẹ ba kpo ba dẹn mi, indi bayọ ke mẹnẹ mo kezi di bọ bi indi ba, o mẹnẹ ke ten kpo suwa iyọ ba sọ paimọ-yọu paimọ indi komu, indi ba dẹ timi bolou-bumẹ tẹn bọ mẹ se tum gba eh si fẹrẹ me kru fere kala fere ai. Indi bulou bo dia kasisi bulou sei yama kpo ma arẹyẹ mẹsẹ iye ma kemi ba mẹsẹ kiri gboro dẹ kiri gboro kuro ka ma kun ko kiri me den sinne e kiri mẹ dẹn din nẹ ye eba tebra kẹ mien ma ekere tu taru tu me tan sin mẹ, pọ paini gboro sin nẹ mefa dẹ kon ton wẹrẹ o wura kpo ba bowa me, ogun go kpo feyai emi, emẹnẹ ba mo gboro dọ osuwu kpo, osuwu koro e, osuwu koro bọ wa ane ka nẹ pọ mẹ o bare you mimi osuwu koromo fia kpo gidi gidi osuwu pai do mesẹ mien timi pai kiri timi nẹ tu den mẹ ehn kẹni enẹ ongu bọ emene dẹn krumọ e dẹn bra ke dẹn kiri mẹ mẹmẹ kpo mị enna kpo, pẹrẹ pẹrẹ anẹ kẹnẹ tu baini desi edẹn emẹne mẹse bra ke mien timi mẹin sịn e mẹnẹ fu dọ bọ, Tarẹ gerere, anẹ tuku were anẹ ne tuku ka wẹrẹ san kpomi, ferẹ kpomi ye mene feresin san sin, mẹse san keme tindọ san keme tin dọ san kẹmẹ tin timi emene mẹ bra pọ dọ ane emẹnẹ ba mien timi kurai mẹsẹ san mẹ angu mẹ oyi ma akpa fini di akpa si akpa mẹ ma pai mọ bọ dia yerin anẹ ebi, ebi mien e, ebi mien buloubu ebi mi dọ nẹ anugu gbale yẹ akpa ke mien ma yẹ <hesitation> emẹnẹ indi ba ye kobo kpo saki keme mẹnẹ feyẹfeyẹ indi ba, emẹnẹ indi fe fiai ma kpe mi sọ afe kpomi indi ba ye kpo apapa, ariri ane indi ba ye a tin indi ba yẹ, ka si kpo emi gbẹin gbo kpe mi anẹ mesẹ ọ nẹ miẹn timi nẹkẹnẹ la bain e ba timi ware ladẹ kpo fẹ mọ-yọu fẹmọ-yọu timi yan kẹ e mẹnẹ anẹ akẹrẹ ba yẹrẹ bi yai kpo ba yẹre paimọ anẹ okubo nẹ yere bọ ye tuwa sini ten ne iye ke ba sei kpo. Arẹ kpẹ ni, are were suweyọ ki si da ke mi yọ la. Opia kpọ emi opia fiyo miyọ bẹ opia powẹ kpo fẹkẹ fẹ mi opia pọwe mude sun-run akpa kpọ ladẹ or sin-dio akpa kpo ladẹ bra kẹ mi opia poye bọwutẹbẹ mien timi a kẹnẹ fiya miẹn paimo egberi mẹ ebi fa egina, egina ebi fakẹ emi yọ, egina foụ sọ me egina me bra ke mu nẹ mẹ sẹ egina mẹ, tabune, egina botimi egina bo karẹ timi wa karẹ timi ẹgina yere timi time sẹ, isele maọi isele maoi anẹkẹdọ nẹ ogbọ mo baini mo do sọ mẹ afẹrẹ kẹ bare mọ seri mọ ma ogbo pọ amẹnẹ emi ke emi baini kpọ dọu a mẹnẹ kẹ mi afẹrẹ ke gba na ke baini dia-ma a baini yan ogbo mẹ kainyọ ogbo me. E mẹnẹ ongu bọ mọ kẹ ba emi-yọ sei sei da ye mien ko numughan e ba tẹ kẹ nẹ imẹ-ma o gba nẹ sei bẹ mẹ brao yẹ ogbolo kpo gbolo ai ye mọ sọ kpo so aio e ba gba were kpo emẹnẹ numughan e, anẹ yan gba nọ dia ọ mẹnẹ kinẹ ye mien ghan e gba nọ dia e ah ogbo ai, o baini yan o ba paimo emẹnẹ kẹnẹ yẹkpo mien mẹnẹ yẹ, ongu mẹ kẹrẹ tiẹyẹ mọ timi e pre mọ e dain gbein sin e mẹnẹ kpo gba nẹ okay, warẹ mẹ mi yọu bọ sẹ okẹ dọ warẹ bọ sẹ ologbọ o oke mo ma gbe-nẹkẹ so mẹ ma sọ mạ, baini kpo wa mẹ sẹ ologbo kpo wa ba baini titi dọ ten kpo seri tie dọ, mẹ kẹ mien timi nẹ oh tẹ kẹ ba otu sọ ọ afẹrẹ kẹ ba gba mọ baine efẹyẹi sẹ kẹ weri wẹnẹ bra kẹmi baini ba gba mọ efẹrẹ ekpe egberi ke gba e ọ mẹnẹ baini weri ai afere kẹ bọ gba ni dia mẹ emẹnẹ eweriai. Afẹrẹ kọ bọ gba nẹ bra mọ baniyan emẹnẹ efẹyẹ mẹ se bani bani kẹ wẹrẹ yẹ ẹmẹnẹ bani keme ye kpo emu numughan tu a mu dọ timi do timi ma ena fẹrẹ fon wasẹ opu potọ kẹ mi bani kpo doụ kẹ mi ọ bẹ bi ama reai efẹrẹ wan mẹnẹ tẹn kpo doụ emi ye kpo doụ bri bani kpọ dou okpo ai fiai ke bri bẹin mẹ ye bo sẹ sọu kẹ mi bani kpo wẹrẹ mu di fiaine liolio brim mi ye bo sẹ dou kemi bani kpo tọp tọp kpo mienghan pkrin asa pkrin pkrin kẹ mien mẹnẹ ye afere bone kene o vuru ba suodẹ gba iyoụ seri fẹ dọ izon keme kpo mẹmẹ angu bo di dọ loli bọ ne pọ serife dọ efẹrẹ mọ bani mọ ba tẹbrakẹ la bani kpo kopẹ atọn parọ kpowa kpowa baini kpo timi ogbo kpo timi ten akẹ bẹ lẹ tẹnakẹ bani bolume emẹnẹ ma areai, areai timi nẹ bẹ gba idia mẹnẹ mẹ izon otu ama ke gba nẹ inyẹ ane sọ me ebi yẹ wẹrẹ tie yẹ mọ sọ tie mọ e funtie mo tu kẹ mu tu do timi nẹkẹ tụ mẹ mu numuya <hesitation> aferẹkẹ akparimo sin me kẹnẹ pre timi nẹ mọ mị. Kimi be pere fa be kimi be akpo be be gbayi kimi be o pere mo o kimi be pere me ba bike aru a bike aru be yo yi moto mo ki la kpo amini nein a buo tua yai mo kpo amini beni kpo amini ehn beni otu yo yi kpo ase amini agono yo finyi wari kpo amini mini ki neina buo tua yi mo kpo amini llare ama kpo bein akpo be emi wyi ne be kimi nanagha eyi fa be kimi be kpo be keni be owei tubou ki zi weri emi tubou be gba naghae begbayi tubon be gba nagha bibi ni dau be omoni ama ki gbena kini o ango pri weri o nans nimi eyi mini kekere be duo koo ma agbe do agionu wei faa se agbe you yi diyi otu mini gbe wari mini diyi otu mo gne beni bo you yi wari mini kpo ayono bo you yi wari mini kpo ayono bo efua yi yai mo kpo mo ki kekerr timi be kimu keni bai bo dein do tubo kitin kpe tuboy bei mi me ofogori akpo bibi ni omini dau gba egberi na dougha be dau gba egberina dougja be dau be bo buluo kon no be tubou pri me o ba bufou kon a tubou pri me ogba tubuo be a di ye emono ebi wene emeni ebiwene mini emi kimi be mini be akpo be eni be tibi kizi nimieye Yẹ tẹn nẹ time sẹ egba na e ok ama bọ emu ten minị yẹ <hesitation> ama bo emu tẹn nẹ time sẹ ye bibo gbolomo dẹ mi ama tẹn mẹnẹ agogo akẹnẹ ama bo ten ama sẹ bọ kiamu. Petimi kẹmẹ pai ke pai nẹ bọ. Ama otu o ba mu dị amẹnẹ barẹ mẹ ini ama e ebẹ tubobẹi <hesitation> bẹ tubobẹi ebi warẹ e mẹnẹ i tẹnẹ time sẹ mẹnẹ gba egberi nạ mẹnẹ egba egbẹri na timi tumẹ emu nana yin mọ ware yai aruwaa yọu iyẹ mienghan agunu me fịn ebọ miẹn timi nẹ gbran ebọ fẹdẹ time sẹ ọ gba nu diai imẹnẹ bọ iyẹ bulou bo sẹ fini ẹnẹ cele bọ conba ah oh! Oh! Oh! Mẹ opu egberi ne koro miyẹ ẹ timi bimẹ o ba pai kẹ gba mu bonu timi fẹmẹ mẹ tubome tamara kpo numu dọu, ziọụ ziọụ ziọụ edạu fẹ dọụ ẹdau fẹ dou keme koro fẹdẹ yẹ.

E ba tie kị eni ekiyou eni yan? Ete ma mini o bi dọ. Erema o bidọ. Ah abiweni, eba tie ki enị ekiyou ba emi ni. Eni sele dọ eyi be? Tie kị be mi eni ekiyon be emi ne? O eni sele dou yi eyi be, eni ekiyou be emi ye be wari mini yo. se ị. E wari mini aki bọ kiri kọ eyi mịni won-otu la dọ. I iyinye. Ani bịbị ni e sele mọ ye e ba mọ numughan ne. e bịsị ye ki duo be emi bain nimi on ere ma paki o tin: e mu de efiye mọ se, a e tin dọ efiye mose, or e mu ki mu kpo, emini gba ni a dia e, emin i ama ba emi ye ye pri mini ekyou bi yo. Emini ama be emi ye bịnị. yinye a-e tin dọ efiye mose emịnị me mgbai be, e bo yi. Emini mu timi bo dee. Emini bo yi emọ gba na dia e. E mie dọ tain se ena ki me eyi emo nemi me? Omoni mini. Omoni mini ki sele e. E mini omoni mini ki sele nịmị e. Omoni-otu mini i dau kiri konu ka fịrị wenị. E dau fịmu ne me. E dau ko timi paa kọ firị weni aki pei, e dau akina agbe yi pa be, kele-kele e ba gbe bịsị bra deịn kpọ pụa ye. Erema gha nọ pri dọ. Ahn i. Be bịsị bra ki pala nimi? O yinye. Ania kịrị nịmị whọ mu- wo mu, wo mu. Be ari maa kimi paki, erema mọ o mọnọ paki mu ama ka de. Amịnị ama be la be, omịnị gha ni akị ama be di owei dia dọ " ị mịnị bode i " be ịmịnị ye "ị mini bodee ị " be ịmịnị ye.ị mịnịn bain weri ne ba bo dee i mịnị mị bo nimi be akin somo moni ne aki ni i weni mo de eyi se, ị mịnị be tie nimi ye. A se kị ge mo o, a ba gegha ọ aba bibi aki na mi o. Amin aki fun ki akị gun kpọ weri aki na bulọụ gun mọ da, weri pụa dai be, wo mọ avi ye. Mu ghadọ be mien bibi be puade be tubọụ paks mu eyọọ la dọ amea se bo kianmu. Ama tin-owei bo amaa fari dọ gon- gon i. Aị pei a i a kimise werị naa ị pere kimi tubou be dee. Ebi weni. O be bode be ango tin kara mọ weri bo de. selemo eyi mọ kpọ o wo wkiyon ba emi ye, amase kpo beni dọ be. omoni-otú kpo starte pere dọ. Bemi be klari ko me ki kpo. wan eyi mọ wo la mini mi e, a ba agono fun mọ ki ah kpo bian mo wo la mini mie, be evin mo kpo mo la nim e, oporopo a i a kien eyi mọ bin me ni. ba miem bra fa e. Biotu be kami I dau eyi mị̃nị se werị keni sele. i daụ, bé nana weri emi eyi se be warịị mọ, be yọi yi moto mọ, be yọ yi eyi ama mo, be yọ yi beni eyi ama mo. Bi yọ ba emi yi mose, weri bebulou be, weri kéni selee o gba dé, "ama me a nuani yo. ye a kile kpo a kile ka me. kimi, kile kpọ angọ miea soni yi, don di yọ mumini kimi kpo, don ki. zụọ yi e daụ be eyi mose, ị daụ ki nana nimi eyi ama. yinye, wo sa nemi mimi ye, e dau eye ama e. i dau gbaa ma, omini miem timi fide efiye se imini bulou be keni ye ki selee kọ eyi mose a kini omoni-otu pri ye mu ki gba me. Bise bra o? Yinye ị ania be gba yi omonoi mini ị daụ eye ama, amini sụọ fa e agono wei fa a, amini fịrị weni ị dau prị mọ,ị daụ a gbe mọ, na fa a? O yinye. Bisi bra ị aniba, ani duotolu biyo. Amini ị dau krịkonu ko fịrĩ weni timi bo bemi la bịbị nị, ị mịnị mọ kị sele nimi ye. Omoni bo werị fịrị wenị akị i. pri ye. Firi weni aki imini ki pri ngi do. Weni aki ni i dau pri timi braa toru. Weni aski i mini kpo pringi do bei. Mi be. Omoni mini koko, ama paki koko egberii di taa be. Aha! Mu ke emi egberi. Ania ba wo wini mini. Be tubou dau be, bei eyi mose o wi yai yo. Wo ba gba koro mo egberi ko o mo di weri weni bibi ni tubou mo bee, omoni bo ki sele nimi ye. Omeni duoni. omoni-otu weni firii se omin ki, a gbe nimi. Omini ka gbe mini mi. Amini akini firi weni akini a o dauu pri timi bra toru ki amini mukpo bisi firi ki weni aki no pri. Mien e ki gbe ki gha kpo i dau ba gbe yi yo ki lagha kpo. O angozi be omini agbe mini mi e. Bani agbe bisi bra kpo dein. Ba fi mo agbe eyi ama kpo, a pri fi mini mi e. Omini, ala ma gbei emi ye mose kpo keni kpo ki pelegha nimu e. Amini firi weni na kini o pri ye. Omini mu kpo wai na kini omoru-otu mini ki tieghe me e. Amaa paki bra pele aki tubou pri me. Kpra! Kpra!! Kpra!!! Kpra!!!! Emini neni eyi numu be bra la de ke, i mini i dau alei mo timi me? Teme neme. wari, keri teme-neme eyi mose fe sin. Timi weri, wari be dian koro mo. Wari keri erena pri. Wari be boun. Window mose, ogige toun bubou, binye-wari, fiyai-tuwoyo. Eyimi se mien na ku kiri sin aki ni ere ma pri. O ba kini ere, sele ama, agono weii se akini ẹrema gbe yi sele mini. O, mama, e fa weri gha be ikiyou be i mo nanagha am timi mo o. Emini duoni, i me peree pere emi bibi ni. Mii eyi bo kon ne, eni akpo yerin ye. Ani, bibi ni, tubou duo mu tubou laa se imini i daumo ki yerin yi se i dau egberi gba de se i dau gha egberi bo pei. O pei ne ebimo. Yo peigha ne, who i dari mo̱ bo, ko bian weni no bo e gba, e kon wan weni mo ni. A bei! Abei, mian ka bo e. O pade braase e kon ne. Isoun aki ni akenete mien. Isoun aki ni osun meni. A bei! Embele buo mo. Isoun ki neni endi i mini ba dise nimi endi. Omini duba kagha kpo, o ani gene gene pa be, ango o suo fa. Kala endi, amba seimogha. Kala endi duo mu kala endii se, amba seimogha. Ani bibi ni imini be fii endi mini, mbonu, otutu, demefu. Ehen. pulou aki tuaa bo, bona kini a bere endi mini, emini bra fein. Fein ki fein yo. Yo fein sin bo yo oakina pulou-fiyai ba tua mo. Fiyaimo. Okine o. Tie ti tie kiri a fisin yi fiyai o. Emini aki san do ni, ba meni eyi be, osin yo, o teran o, o bru yi yo. Efi do tain se, emini ba serigha o. Enango be, emini ba meni sin do be, i mini keni gbein. Sinyai ki bunu yi. Bunu timi seri do tain se be ango be, eyi suo yi. Esinyain minigiri-giri, giri-giri tibi esimu ami mini soin yi. be embele fiyai yin okine fiyai firi iyena kọn tuo nimi ibe gba yi bra tuo emini pulou indemefu eyi mise san egena kpọ ọwoụ egena ki bra san sin. Ekpo numu ghan nimi. Akenete be temi sin do be emini akenete be kon burọụ bea tua sin bo emini o fien timi ne fein timi bo keni bra pa mo akenete feine bra pua do be emini akenete ko okine o tua gbasi gbasi gbasi gbasi oti to sin bo emini beni tua do. Bike napha endi be yainmo tua gboro wai bge do. Aki burou ba tua yi efiye be emini tụọ tua yi